Nyaku sio ma kela kelang nan tadun yo sakui ka kelang nan tadun nenaan kan di ketawang kau lako apa mo moali misalnya kui kalesok wo kika ing kapa wo tui kaan wange u dengen nenaan mepela kapang kuku kapa kapa wiam poot kapa wi saman u bagiang na wakta e ung kapelaan tansa tu memang aga koki mande talao sela yo nitu sa nyaku ila mange nanuma nitu eno kima nange udu ku terumpu macang dungku terumpu macang tii we nendo mange dima kapa enem daong na wo tu kukuru nange wia `dengen kapa temu nange sa nena watu sadei tu memang kukurun manage yo pememes mes meseman wotu satu nen mi nondo lo dout na wotui wema lako witu na naam pela tan memang kasi ne musi resen karna u daong rumbe majang ti satu ika we lako tumpela memang ko kumeret ` doan se angko memang pedis rimean tu kawela gotan di ure tu aimo mina leoso.